Fomba <hesitation> fiasan'ny bouilloire ndraika, <hesitation> izy io anh de mandeha courant anh, de famanana rano izy io, de atsofokanao aminà prizy foagna izy anh de ataonao agnatiny akao i rano, de avelanao akeo de mangotrangotraka izy anh, de rehefa rama de soahinao prizy de vita rano mafana.